חויה עארף בלי רקוב אלטיארה כיחלאכ ו אבל חסכ תערף בלי אלטיארה מן אקטאר ויסאיל אלנقل אמאנה פי אלעלם, קאינין טיאריין מכתראפין ו טכנולוגיה דיאל ליום מתطورة בזאף, חאול תרכז עלא אלווגה עלנאאסים ליגאדי תשופهوم ו עלא אלתג'רבה אלזוינה ליגאדי תעיישה, חוז מעאק שי חאגה תהדיכ בחאל אלמוסיקה יתיריחכ ו לא כתאב כתאהב ו גאדי תשובלי ריחלה גאדי דוז בכיר ו מגאדיש תחס ביה כאימה קונתי כתחאפ.